Fanjaka zany da tegna mana anjara-toera lehibe amin'ny fampandrosoa ny ara-toekarena io amin'ny alalan'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafi-trasa sys ny fanaraha maso ny tsena mba hihantihany ny fifaninana.